Goʻshni faqat muzlatilgan holda saqlasak boʻladi. Muzlatilgan holdagi goʻsht ellik, oltmish, hatto yuz yil ham turadi, chunki bu yerda muzatilgan holatda hech qanday bakteriyalar va mikroorganizmlar kirishi va goʻshtning sifati buzilishiga olib kelmaydi.